؟ ولې ؟آیا تاسو غوره ګڼۍ چې له نل څخه اوبه وڅښۍ که له بوتل څخه دا د دې پورې اړه لري چې د اوبو د کیفیت او پاکوالي په اړه تاسوڅه نظر لرئ. که چیرې اوبه د ښه تصفیه کولو او پاکوالي سیسټم څخه تېرې شوې وي، نو له نل څخه اوبه څښل په عمومي توګه خوندي وي. خو که د اوبو سیسټم یا نلونه ککړ وي، نو له بوتل څخه اوبه څښل یو ښه انتخاب کیدی شي، چې دا معمولا تصفیه شوی وی. په هر صورت، که تاسو په داسې سیمه کې ژوند کوئ چې د اوبو کیفیت پوره یقیني نه وي، نو د بوتل اوبه څښل غوره دي. همیشه د اوبو د پاکوالي او خوندیتوب په اړه معلومات لرل اړین دی